Pues nté viꞌi ne ñuꞌné dɨvɨ ntɨɨ xaꞌa ñāꞌmi cée uvi pakhi ntei kuáꞌa iku de túni u ntɨ xaꞌa ñāꞌmi ce nte kadadɨvɨ nté viꞌine ñuve dé vaꞌa u dɨ liꞌntɨ ūve ntesku vi cí ngadɨ tuni u vathi ñuꞌvé ntesku ne ñú ñia xn ka sun ñú cidv ñɨɨ chí kakunuu iñāꞌmi ché ne pue súun ñu dɨ́vɨ su ñū ténɨkɨmi ñi suviñ súnñú a súnivi īká da nee súun ñūni ñɨñɨ vi súꞌun ūsilandro ivi súvivinu ntɨɨ kachi īvi kánuu dɨvɨ traán na vicꞌ kueꞌvi porke dɨɨkada dé tuni ñú kuāꞌ kɨni thé ne dɨvɨ ci é idɨ vi i kun iꞌa ní ña tuvī íi túku itúku ku mi da ká i go ne adɨvɨ cidɨvɨ cé idɨ́nni teskú de ntɨ vi á kuentē kaꞌn ñúꞌu i daa maiúkumi dá nuvií ci dɨadɨ tni nɨn sopá vi áanɨ tni ú dixtaꞌvī di xuꞌun ní ntɨɨ xaꞌa ñīvi kaku ne kanuu ngádi liꞌntɨ uve ché ne dɨvɨ chi é stku uvi porkē ñaꞌa kuvi dɨvɨ káda maiúkumídá nga káci o k e tuni ú un kuéꞌén chɨ u porke ñuꞌne úni íto ka éin kumida ñaꞌa kumiidá kada tuni u ñáꞌ kadeɨñɨ á kadē tuni neini ñú ku midá nku.